Yaani kanda nkuku, nini nkuku semesa tuku kwakweli naleterwa, kumira siuku nimisirya kabisa, joleto labda i- itumbwi yurovii, yatweru vii siwe nturya. Joleterwa sina kelokelo tuku lakini, leto nkakanza kira mwene kwanza ikirya motwi fula ifibaila vidududi fyembamba visile, johumura ahu, mankee kerakera, uki kerakera? nivana vana sivasaka ulya ngozi tuku nisiyasiya mumbelo vasiya mumbelo, sivari jamumbero tuku nimumbero seya, koo kana seirya mumbelo uku lakini nisunofaita tuku nkuterekera apoapo kwasababu joulindrii nimwenevi. Jomiola kalekera, vikira sufuria yane, kavikira sangasa na- ndimu kidudi, na kitangawizi kidi yetegemea ninkuku chenotera kininkukwema inombekera tangawizi kani nkuku siemai, simbikira tangawizi kwasabu nkukwema yatite yeo yefafa, uvilwe ulita katifikira tangawizi, au dinamoto kani mwari lakini simpendelea koo nyama jankuku tuku kwasababu yesiya. Ila raza yankuku, vika katangawizi tu nasangasa, naa- ndimu idudi au ilimao kanile male, johumura ama ukitengera motwi iyumere maji yakwanza. Ili kumere maji yakwanza, nini kweri, kukanema iyi sinenda kiyunga tuku nenda kichemsha visupu? Au musuri siya msuri maana, isupu nije vampeto vaseya, usunu musuri teseya nenda kii- chemsha ivi na msuri vii? Baadae niterekera labda nachapati nujiva vana vane venda, msuri wa nkuku na chapati. Turya uka <hesitation> tukarya safi kabisa kiungo cha mbikira hara msuri, nikitunguru chamasambi vii, makuti vitunguru vyakawaida navitunguru vyamasambe vila ambavyo vovikira musuri vii. Mwera aunu nuchakurya chane churika nuchiku au kani nichuri, wokana turikire churi iyo kaninisu, musuli wanu nuchemshire churi na chapati, au musisi ndri tereka tuku kunutarile ulu- huohuo mpaka na musi. Taka ukumba navo hivohivyo, au kani ni nkuku ijija haha, iji nkuku jisira nkuku jisina baba ijo, ilina na lakiswairi vaseya, nayene iliva naraterwa imesurwa hivohivo, ikilukilu utayari kweri nenda kivikira viungo vyosi kuve naa kitunguu swaumu, kuve naa tangawizi, kuve naa ilimao lotosha. Kwahiyo kavivikire ikala muda kidudi vila viungo vingile, humura kaniu, nenda kikalanga makuti kana sinikalangire makuti au niyuke. Kani ukirya uwivya kalama ukutivia ukukya, iyone nitengenezera kani, pilipili mivarwi yorira. Wana umwire ahu, iyona warinduwa, nduwa wana ware wako ivo asembe ivyo wadona. Kwari nowari wako vyabowa kabisa, uhumwera aune nkuku yako isire kwa siku aaha.